जब हमन हैरान होजाथि तो आश्चर्यचकित होथि। जब हमन चांद दिख जा अउ दिख जाते तो हमन हैरान हो जाते। जब हमन ल कुछ ऐसा दिख जाथे जो हमन सोचे भी नही रहथि। तब हैरान हो जाथि हमर आँख बड़ा बड़ा भी हो जाथे।